O nyùùŋ gbàìm kɔɔ ka nyimèè wo faniŋ miɔ̀ŋ wo, mìŋ daa e gùuŋ wò hnàŋ nɔŋ wò gboàìm nɔŋ kɔɔ guùŋ kàa yèwè. Wo faniŋ miɔ̀ŋ wii, nɛ̀ŋ gbiŋ wò woàìm sɔɔ̀ kauŋ jɔ̀ɔ̀lɔ̀ dìì. Wuŋ nàŋ yaà wo nyuùŋ nìaim, yèè wo keeme miɔ̀ŋ wuŋ pɛɛ, wo yèye miɔ̀ŋ, wo nyuùŋ nìaim gbiŋ ka nɔŋ dàà gùuŋ aŋ nɔŋ hnàŋ aim gbòà kɔɔ mìŋ yewoo, anyùùŋ nyiiŋ miŋ mìŋ kuwa gɔ̀ɔ̀yɛ weè nyiŋ. E ɓɛɛ nɔ̀ŋ nyùùŋ mìŋ naŋ nìè, àŋ hnàìm nɔŋ kɔɔ ka nɔŋ dàà gùuŋ aim nɔŋ gbòò kɔɔ mìŋ yeweo. Mìŋ naŋ sòpoò ka kɛ̀ɛ̀nɛŋ ɓɛ̀ɛ̀jàa wèè nyùùŋ, jeim nyùùŋ nyaŋ nyiiŋ mìŋ naŋ kɛ̀ɛ̀nɛ̀ŋ ɓɛ̀ɛ̀jàa weèuŋ, faniŋ miɔ̀ŋ wò gboìm kɔɔ guùŋ kàa yèwà.